Nokwasɛm ne sɛ, sɛ nnɛ wopɛ sɛ kwan a wosi fa so yɛ aduane kɔ anim anaa wosua bi ka ho a, wobɛtim aafa intanɛte so anaa abɛɛfo mfidie ahodoɔ ne so esiane sɛ nnɛ sɛ wokɔ intanɛte so a bibibiaa wɔ wiase nyinaa wɔɔpɛ bi wɔ hɔ a, wobɛnya bi wɔ hɔ. Deɛ ɛhia ne sɛ wobɛnya mobaa fon anaasɛ afidie bi a wobɛtim de akɔ hɔ nti nnɛ wobɛkɔ no, yɛwɔ maamefoɔ bebree a bɛayɛ nnuane ahodoɔ gugu hɔ ne bɛɛkyerɛ nnoɔma bɛde yɛ nnuane no. Kwan a wobɛfa so ayɛ ama ne yɛ kama te sɛ bɛ deɛ no. Nti sɛ wopɛ sɛ wofa abɛɛfo mfidie intanɛte so sua aduaneyɛ a, ɔbɛtim aayɛ hɔ pa ara. Wobɛtim aafa so asua aduaneyɛ. Aduane biaa wopɛ sɛ wohunoa biaa no, wobɛnya hoo mfonin kakra wɔ intanɛte ne so. Afei so wobɛhu nnoɔma a yɛde yɛ. Wobɛsane aahu kwan a yɛfa so a wobɛyɛ no nti yɛbɛtim aafa intanɛte ne so aama sɛdeɛ yɛsi yɛ aduane aakɔ nkan.